أفظل أكون يعني مؤلفة مشهورة، لإن الكتاب بتسمحلي أن أعبر عن أفكاري ومشاعري اللي سوتني يعني، <hesitation> وأحب أخلق عوالم جديدة لشخصيات يعني حتى لو مو موجودة ،أخترع وأبتكر وكمان يعني أجدر أترك أثر في الناس، يعني من خلال قصصي ،وهذا الشيء يعني بالنسبة لي مرة جميل ،ومرة راقي.